Menga yoqadigan lekin qimmat bo'lgan taomlardan dengiz taomlari <hesitation> masalan <hesitation> baliqlar, qisqichbaqalar va lasos baliqlari menga yoqadi lekin ular asosan qimmat narxlarda bo'lishadi.